Dok nti, ɓe mu yàl ko mu kwani, ɓe mu pò cɨn kɨ mbì sarnu mwa. Mu pò mar mwa, ka ɓe met ngò ce mwa, ko mù kàt <noise> koɓò mu cok nu mwa. ɓe mu gɨ mu yal, ɓe mwa ɗo gyɨk bɨ cè mùn aha ko pì lè shalɨ lok. Ko mu kat lok ɓe mu jum pò ɓo kɨnɨ gyi. Mu po ɓo kɨnɨ gyi, mu po ɓo kɨnɨ gyi, mu po ɓo kɨnɨ gyi, mu po ɓo kɨnɨ gyi. Mpì lokaci ɗa ɓe mu yal ɗa ɓe pì ɗen shal ce gyi ka. Kɨ yal ɓe mu sok a. Ko mu sok a kum pe. Mu luk, ɓe mu cedɨr kɨnɨ. Mu luk ɓe mu cedɨr kɨnɨ. Kɨ lòk kɨ warng ɓe bi mu pò ròt kɨni, mù sɨt kum cɨn shɨkɨ. <noise> ɓe mu sɨ. Dɨder ɓe a, har ko pi mwa jli mwa bèt, ko yɨl jɨ jɨ rit. Ko mwa bèt pi mwa. Mwa gyɨk lù pì shal mwa. Ɓe mwen kɨni jɨ lepo mùn. Ko mu yal, ɓe mu mwen. Kum du ru gyi, ɓe mu lɨ tè, bi ngan kɨni ɗo nyɨ, ɓe mu ɗen rang-e? Ko mwa gam. Mu ni bi mwa gyi, kɨ lu mwa, kɨ gurm mwa gyi. Ɓe mwa nang ɓe mwa teni a jɨ ɗen kɨna? Shala? Kurang? ce mwa gha. Ko mwa ɗap màrin fa. Ko mwà lɨ ghà kɨ bi fa, ko mwa pɨn sɨm. Sɨm mwa gyi, kɨ mbìràn ce mwa, ko mwà pɨ gha kwa yē. Ko bi gha gyi, ɓa ɗen gyi. Ko ka kɨ lok ɗang kɨ nèt kɨ gha, ɓa met gyi, ɓa da nang bi gha pò ròt kɨni. Ɓa sɨt. A lok kwat ɗɨ, a ka bɨ ce ɓa da ɗen kwat. Ɓe mu jù gane kɨ pɨpi ɗa mwa. Ko mu ni bi ye don mu ni ka mwa gyi mwa. Àm shwe mwa kɨ wus mwa, kɨ bɨ nyɨ mwa, ɓe mu ni mwa ɗyi. To, ɓe bi kɨni rit dung susey. Ko mu ɗa ar. Har cɨni, ɓe mu po cɨn kɨnɨ a ɓe, Pì pì mwa nan pi ɗen shal a, ɓe kɨ yal ɓe mwa nang nɨ bang. So ɓe mu jɨ dadi kɨnɨ sosey. Ko yenda mwa po cɨn kɨni. Ko mu yal ɓe mu kwan nyi, ɓe mu shit njep mwa. Jep funu mwa kɨ nàrng lè funu mwa, molna mwa. Go ce mwa kɨ yiar mwa ɓe mwa ɗen ɗyi. Ɓe yenda mu put mu kat ɗo ɗa, ko mu pò cɨn kɨnɨ a. Ɓe ng1a jà ni rit kɨni dung. Mpì ka lòlok nyi, a ɗen bɨ ce, gha kɨ koɓo ɗa ɗen nlu ɓe pak ɓe mwa ɗap ɓang. Ko ka ɓe rang-e ɓang. Bi lē ko mu mu ni pɨpi bi mwa cɨn ɗa, ɓe mwa cɨn mun rit dung, ɓe ngana seyɨlɨ. <noise>